ɛ̀ɛɛ̀, miȧŋ mìŋ seelȧ aŋ dìì, diì gòla ɓɛ̀ɛɛ̀, wo kenȧŋ bȧ kuwa wo diì, yèè mìŋ kɔ̀ nɛ̀ɛ̀uŋ noo, mìȧŋ manaŋ ka sèèlè diì, wȧȧŋ diè mùŋ donȧŋ sèèlè dìì nƴaŋ, mìȧŋ mìŋ donȧŋ kɔ̀ vàa mio ka kɛ̀ɛ̀ kùù lɛ, kɛ̀ ȧŋ nyɛ̀lɛ̀, ȧŋ yaȧ nyɛ̀lɛ̀ sùȧ, ȧŋ kpɛɛyɛ̀ nyɛ̀lɛ, kɛ̀ kà kȧ hɔ̀ɔ̀nyɛ̀ŋ dìì nyȧŋ, kɛ̀ kȧ hnȧŋ kȧ nyiŋ gbìȧŋ gboloɔ̀ sùȧ, aŋ dìì nyaŋ donȧŋ nɔ̀ŋ gboloɔ̀ sùȧ, nìì lɛ sie ka ka kpȧȧ maŋ gbàlȧ tùwa, ka gɔ̀ɛ̀ɛ̀ maŋ dɛɛ, ka hnàŋ ka nyiŋ fè, sèè ȧŋ yaȧ naàŋ gboloɔ̀ sùȧ, sèè nìì lɛ sie, kɛ̀ kȧ nyiŋ dè, kɛ̀ kȧ nyiŋ kòȧ ɓieɛ̀ sùȧ, kɛ̀ ȧŋ ka ȧŋ jè nɛ̀ŋ. Mùŋ seelȧ yɛi aŋ dìì nyaŋ ȧŋ yȧùm jùwìà sùȧ, è naŋ sopòò maŋ yɛi gɔ̀ɔ̀yɛ̀ aŋ dìì nyaŋ, kɛ̀ kȧ yɛ̀mɛ̀ anyùùŋ ɗeweɛ̀ ȧŋ gɔɛɛ aŋ dìì nyaŋ, dììi gòla hùuùm, mìŋ yɛmɛ̀ nyiìŋ aŋ nyiŋ sìà maŋ jèè, nìì sie aŋ nyiŋ dikiȧ aŋ nyiŋ kòȧ ɓieɛ̀ sùȧ, ȧŋ kuwa nanɛ̀ŋ bà ȧŋ naaŋ hɔ̀nɔ̀ŋ, ȧŋ yaȧ kòȧ sùȧ aŋ dìì nyaŋ aŋ ka aŋ nyiŋ dangè, ȧŋ donȧŋ nɔ̀ŋ tùwò jììyè nɛ̀ŋje, ȧŋ jè nɛ̀ŋje lii e taìŋ yaȧo aŋ nyiŋ kùwȧ kɛ̀ àŋ nyiŋ hìȧŋ jawaì, ȧŋ nɔ̀ŋ hnȧŋ sùȧ jawaì ȧŋ kuwa gbolo nyiŋ nɔɔ̀ŋ ȧŋ kɔ̀à aŋ nyiŋ gbìȧŋ gboloɔ̀ sùȧ, ȧŋ donȧŋ nɔ̀ŋ gboloɔ̀ sùȧ, ȧŋ yaa yɛi, ɗɔɔ bà gɔ̀ȧ maŋ nɔ̀ŋ sulie, aŋ kpàà maŋ gbàlȧ tùwa, aŋ ka aŋ kpàȧ maŋ dɛɛ aŋ kȧ aŋ kɛ̀ɛ̀ maŋ dɛɛ aŋ miŋ koȧ aŋ nyiŋ gɔɔyɛ̀, kɛ̀ ɗɔɔ bi e gɔɛɛ gò dè aŋ nyiŋ gɔɔyɛ̀, mùŋ nyɛnɛŋ yɛi nɔŋ aŋ dìì nyaŋ kàìŋ nyaŋ maŋ nyiŋ nɔŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ sùȧ, aŋ ɗolònɛ̀ŋ nyaŋ kȧìŋ nyaŋ maŋ nyiŋ nɔŋ gɔɔyɛ̀, <hesitation> ȧŋ do nȧum ɓɔlɛ̀ɛ̀, ȧŋ do nȧum nyìmè, kɛɛ sèè muŋ gò nyiŋ yɛi nɔŋ gɔɔyɛ̀, aŋ naȧum nyìmè, e ɗolònɛ̀ŋ ɗewe gbiŋ wo diìɔ aŋ ɓaawaa nyȧŋ kȧìŋ nyaŋ wo diìɔ ngèè, wo diì gòlaȧ, huŋ ngèè wò naŋ nyìngè maŋ nùùŋ, maŋ ɓɛɛ nyɛ̀lɛ̀ gboloɔ̀ yèwȧ kiȧ e ka, e kiȧ yèwà e kà dòmàŋ gbeeì kȧìŋ nɛ, sèè gbȧlȧa yaȧ kiȧ, sèè gbàlȧa naŋ kiȧ yèwè è naŋ kɔ̀, wò yȧiìŋ dè sùȧ maŋjɛ̀wɛ̀ ɓɛ̀i gbȧlȧ gbiŋ yaȧ lɛ wò yaȧa kɔɔyɛ, huŋ naŋ nɔŋ nyìngè maŋ nùùŋ, mauŋ ɓɛɛ gɔɔyɛ̀ ɗèwè fuɔŋ mȧŋ gbiŋ è naŋ nyìngè woum ɓɔlɛ̀ɛ̀, sɔɔ̀ nɔŋ wo ɓaawaaȧ, wo ɓaawaaȧ nɔŋ mùŋ gɔɔyɛ̀ woum ɓɔlɛ̀ɛ̀. Kɛ̀ mȧŋ hnàŋ ɓɛ̀ aŋ tɔɔ nyȧŋ, aŋ tɔɔ nyȧŋ kàìŋ nyaŋ mùŋ gɔɔyɛ̀ nyìŋ nɔŋ ȧŋ doum nȧŋ ɓɔlɛ̀ɛ̀